यदि मोर् रेस्टुरेन्ट रहत कह्लेसे मै अप्ने जातके पारम्परिक खाना ओह्के ज्यादा महत्व दैके हम्मरे जातके खाना पकैना प्रयास कर्तु। हम्मर जातके पारम्परिक खानामे ढिकरी, घुचिया, अन्दिक भात, घोंघी, मिसौला भात, पतौता, कचरिया आदि पर्तियाँ।